कुत्तु मा कई आम समस्याए वोन्दि ची जनकी त्वचा की अलेर्जी दाँतों की समस्या मोटापा जोड़ो का दर्द अर पाचन सम्भंदित समस्या भी वोन्दि छिन कुछ नसल अधिक आस्वस्त रैंदी नियमित सवास्त जांच अर सतुलित आहार खावेते हम यू समस्याऊ ते कम कर सकदा छिन।